हुन्देनवा हलहु भेटले तुइ हलही कहइ मोर लघिना मोर हलौ किताब लेखके मन लगइ । अ कथी भ्लौ त याज काल मुइ तोरके हैने देखै बणसु लिखइकी । हुन्देनवा हुन्देनवा हलही खुबे कहइ मुइ बणौ किताब लेखके मन । किताब बणौ लेखके मन कथी समय हैने मिलइकी कि कस्का जे खुबे कमवाक <noise> बिजी बेस्त <noise> भेलही कि कथी जे । एको घरी हैने सकइ किताब निकणावे कि <noise> कथिक बारेमा बणही कथसाइ अ लिखे खोजइ उअ हैने बणही टपिक पवै जे कथी सुनाउता कतौ तुइ एखन हैने बणही लिखइ कतौ तुइ बणही रोकाइली अ इअ कितबावा लेखके । झन मुइ हुन्देनवहिसे सुने खोजै पण्हे खोजै तोर लिखली कतहर पुगली कथिक बारेमा लेखइ कहके हेन तेन हेन तेन हेन तेन याज काल त तुइ पुरै चुप चाप लिखके अ हलही खोजै एखना तुइ हैने बणही लिखइ हुन्देनही सुनै भरी <noise> लिखही न ।